Uma tsonyiku ma yinu naa urigaa nyi sansan naa, via urī fa wepyu, umafa we pyu a uri ghe libasa, urī san uma tsunba urì re umatsun ufeu bashita urí tsaka urìfe, uma feu fe urì we magin, uma hada chepeni, a ingredient buu, awia fefe uma fe weura dede’ama fe, unatsun urî we chape titina karīa uwe chape ari hwe kagbenba, dedɛa uma fe, uma fewia ri ma byin dedea, via urì tu soi, uma tu soi ram uma za shida umara nya utsa wa ba bo toh, uma nyau tsa pepe meat toh, uma za shitaa vin, uri zashita ari uma zambya urî, nde be uma pe senpyu uma ko byu weu, uma febyin, kua umafebyin shita arîa hun’a, dedea anachia uri ko chapeniwo urì hada bufyu weu vin machi chi ma fara chia vin uri fa wiu rì weayo, urìtsa byen boa, ukara nyou fefe kuma dede’a uma fe mbya ra, uma fo uma mbya amagi ma pan’ayoba, urì pya magita titina uro adeiyo ko kuma vîn uma pya ma weu uma nde bo weura uri nde pe sen ipyu urì ko byu ndei weu, urìtsa alibasau ndeutau, ichin’a ku tsaa wia ri kuka nufyin yiri ba, uma we libasa iyo iko tsa kanshia umapya ibasa ta be byua dede a byuarì mase pyua viu uma fa weura ma fara mara chia uri mbya’n ma byen’a.

Ni use bu baari nii wa niì wachape iyo, nii wa komaye niyo, umatsa nyi mbya be ho nua vin urì ho buju ba wikuwenù vin uri nde wea be atasa, imma umatsa boare, ko fefe re, uri hp wea be coola uma pan ya kama ibe danin taibu na arìa, dedea nima wena kata nia via, uma nwaho plate mabi ya ba chokoli urì nde we ko nde paani ibe palte bua, uma ko weura vin, uma ne wa babo toh, uma ko shinkapaarì ma we be iyo uma ko bo ma webe ichin’a uri nde chokoli dwo be iyo ba chape, uma ka ne kuma umaka fefe kuma ukai howi be kai we bei ibe palte, ukai yiri ko ma yiri folk ra, uri ade so be yo wachia beiji kuma be kaī fovya.